Menurut ngoji, a daging baik o kia manege, namoro yang wo tolaka ka, trus kabingi, sapi. Manege harus wo singosa ma kulkas ika, nako wo ngo singosa ua ya pasti o kia <hesitation> i rusak, i hamisi. Nako supaya i hamis ua manege harus wo singosa ma kulkas ika.